אה מְזְיָּאנִ יְקוּנוּ אֶלְעֱלַמָאא כּיִתְעַלְּמוּ אֶלְפַּן, וְאֶלְפַנָּנִין כּיִתְעַלְּמוּ אֶלְעֵלֶם, חֵית אֶלְפַּן כּיִמְנַח לְהוּם אֶלְאִבְדַاع וְאֶלְתַּفְקִיר אֶלְחֲדִיד, וְאֶלְעֵלֶם כּיַעְטִי לְאֶלְפַּנָּנִין פְּהֵם עַמִיק לֶעָלַם, הָאדּ אֶלְתַּוְזוּן כּיִסְמַח לְאֶלְאִבְדַاع יְקוּן כָּמֵל וּמֻתַעַדִּד אֶלְאַבְעָאד.